जर्मनी की संस्कृति बहुत विविध और ऐतिहासिक छ। इकी संस्कृति मा अनुशासन, कड़ी मेहनत और समय की पाबंदी को बहुत महत्व दिया जां। जर्मन लोग अपन पारंपरिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहन और सामूहिकता पर जोर देन। खानपान मा जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रन में अलग-अलग व्यंजन प्रचलित छन, जैंसे ब्रैटवुर्स्ट (सॉसेज), सौकरकृट (खमीर गोभी), और प्रेट्ज़ेल (एक तरह की बेक्ड ब्रेड)। बीयर भी जर्मनी का प्रमुख हिस्सा छ, और यहाँ की बीयर की संस्कृति दुनिया भर मा प्रसिद्ध छ।